Ejok ibere be akisomare kotere itaan nisomaea toyataa jik moi taany ngaropiya narai ngakeng. toduk jik awi nakeng nitegemiar ngeei bon tigel nake gario nikangarak ngitunga keng. Ejok ibere be emosom saana kotere naisomae iyong pot moi tarata ngikarikok lu ka moi. Epote moi araun ngitungan lu ingarakute edunia ejok ibere be akisomare nikibwaler tani emoit. Iyo nabo inyami emoit kotere kikimyamio nikimodi. Sasa abala ayong ngitunga lu isomate kisomata jik. Kotere arai akoisomate ibere ni amaana. Ari moi lanyuni moi lanyuni ngakon ripiyae toyar. Jiik arai iyong. Sasa ibere nabo abalay iyong eyok akisomare. Ingarakirut ngitunga saana kotere nianyunea iyong tani kisoma itaani animoi ilasi wache mam itaani emodi ngesi nabo eburu teting acounty na awache. Tanyam ngesi dae ngaropiyae kitang ngekeng tunga kitegemear ngesi daa. tarau ngesi ingaranakini ngitunga kalalo. ngesi nabo esakanakini ngitunga ekaas. ehere abalar ayong eyok ibere be akisomare ruburii nabo moi kilar ibuni kingarak ngikon tunga lukolaong kusomate iyong. Toting narai ngaropiyae meere habo abolia togel ngagario bu tobluk awi kus. Taeka moi kingarak luche dae kotere kisoma iyonga toyen amaan akusomare. Yaa moi lucho losukul animoi arumorete ludangulu tayena amaan esuku potu nabo easi luche kongina ingarakinotor ngitunga ngulu alomaisha alolea. Emaisha lolea pe kisoma iyong kipiyori iyong technology tani tokona ibere nin ebeyo ayaka itaan akiutaro. Mam itaan echamuni akiutar itaan nipenisomat. Anibokilot iyong ama tayaka kiaribu ngiboro awi aitaan tayaka kiaribu mpaka afridge aifaan. Akuutar itaan rupe nisomat. Ngirwa lukolong eutanare ngitunga lupe nisomato aekasi kolong ngirwa ngulu. ayakasi kolong. Ngirwa lukulong peyonete ngitunga amaan akisomare. Lanyuni yong toni ngutunga ngulu lukokana luoe nisomato ebala itaani aarai kolong tani esomate kekoni kama ati. arai kolong esomato kekoni kama ati tokona kayei washe nioanyi irigretungae itaan nyoni pe alosio kolongo nges losukul meere tani eke mokos lanyuni maybe kolongo ngikaureak keng peyanete amaan esukul kotere kolong kitambo deayenio amaan akisomare abeyo kori akiwestingare etime. peayeno amar kerumo itaan esukul ebuni itaan tusubak ngaropiya nakeng elope tatach nangolenyang jiik kipany jik ekaas anangolenyang tatochae jik ngaropi yae nguna bnu nabo kingarak luche. Sasa alotunga aberoko isomate echamakinae jik itaan isomae jiik yaany ngesi dae ngaropiya nakeng towo jiik arai ngesi toting jik ngarapiyae nakeng ngesi kingarakinae ngeri dang ngitunga panaer moi ngesi dang. Moi achakwaar elosi ngesi dae kisomesha ngide lukeng bu ngesi dang tolimi ngitunga ajokis aibere anibeyo akisomar ejok ibore be emosom etanang ngitung nikalonon. Lanyuni yong itaan nikolong esomae kotere tu akisomare ngina anang kolong itaan ngiri anang nikalapitan. Ayaka kolong apudo itwaanoi ngini aeka lomusungui ayaka nacontri apudo kolong itaan ngirii. Arii ama meere nabo abolia ngaropiya jik esubuio mere babo emshezo ngaropiyae animoi ebonguni itaan tobong jiik eyanit jik edukit jik ngawiyei. egielet jik ngaganio arimkoi kitgolikinio alobarban kitowei ngitunga tamasin be atii boo en nikolong cha. Bu robo tokienyik ngukon tunga taany eshida lo estingut kitigarak kotere arai ibore ngiri arai akisomare. Kusoma jiik ani animori bu yong jik toting ngaropiyae toyar.